پدی اړه چی تاسی د یوي ملکې لخوا بندي سوي یاست په یوه لوړ برج کي د مرستې غوښتنه څنګه کوی پدی اړه زه هیڅ نظر نلرم ځکه د دی کار تجربه نلرم او نه هم پدی اړه خاص نظر ورکولای سم او نه هم مشوره ورکولاي سم .ځکه زه د دی کار تجربه نلرم نو کوم تجربه چی د یوکار سړی نلري نظر ورکول هم سخت وی